<hesitation> گھر وچ صحت مند پیزے نوں کس طرح بنایا جا سکدا اے؟ سب توں پہلا آٹے دی بیس بناؤݨ لئی آٹے دی ضرورت ہوندی اے، اس لئی پہلا میدہ یا کنک دے آٹے دی جیڑی وی برتوں کر سکدے آں۔ دوجے نمبر تے ٹماٹر سوس گھر وچ بناؤݨ چاہیدی اے، اوس وچ ٹیسٹ مطابق چار پنج ٹماٹر، پیاز، لہسن اتے تھوڑے مسالے پاؤ تاں جو ٹیسٹ او بنیا آوے۔ تیجے نمبر تے اپاں گل کردے نیں سبزیاں دے متعلق جیڑیاں رنگ برنگ سبزیاں جیویں شملہ مرچ، ٹماٹر، پیاز، بروکلی، گاجر وغیرہ اپنی پلیٹ چنگا اے تاں جو ویکھݨ وچ وی سوہاوا لگے اتے اپنی صحت نوں وی ودھیا ہووے۔ ایس توں علاوہ پروٹین وی شامل کرنا چنگا جیویں پنیر، بوائلڈ کیتا گیا چکن اتے بھونیاں ہوئیاں یا دالاں وی پا سکدے آں۔ ایناں وچ پروٹین مل سکدی اے۔ پاؤ کری آپاں نوں پیزے نوں اوون وچ پکاݨا ہوندا اے، اوہنوں تلݨے نئیں اے۔